في مؤسسة خيرية اسمها مؤسسة رسالة، مؤسسة رسالة أنا اطوعت فيها سنة من السنوات، وأحس إنها كثير مختلفة، ومهمة جدا ومفيدة، هي مؤسسة مصرية منتشرة في جميع محافظات مصر، تسوي أشياء كثيرة خيرية منها: توفير الغذاء والملابس، وإمداد الكهربا، وإمداد المياه، وأشياء كثيرة غيرها.